हमे अगाडि लैका मेन ट्रेन ना रहली देख ले की खाली ट्रेन न हमे न फिलिम मे चाहे टिभीयेमे देखले रहली। अगाडि त मोबाइलो ना रहल जे मोबाइल मे देखु खाली टिभीये देखाइत रहली त टिभीमे रहली देखले की एक दिनका बा न सब जना गेल रहलौ कपडा ओपडा किने केरन बियाह रहलै त गेल रहलौ कपडा किने रक्सौल की। त रक्सौल जैबेन त ट्रेन के लिख माहे जैबे त उ दिनकाबा न ढाला गिर गेल रहलइ की त उहे ढाला गीर गेल रहलै न त हम कहली पूछली हमर मम्मी से मम्मी गे काहेला रासताबा रोक देले है। त हमर ममी कथी कहैता उ रासताबा रोक देले है त काहेला ट्रेन सब आइत है ट हम कहली ट्रेन जाईसै गे मम्मी इहे माहे त हमर मम्मी काहैस ह देख न ले आजु जे कैसन रहैसै ट्रेन त हम कहली ममी गे कैगो ट्रेन रहैसै त हमर ममी कहैता दुगो ट्रेन रहैसै। एगो माल गाडी धोए बाला चाहे समानसब धोए बाला आ एगो मे आदमी सब बैठैसै त उ दिनका बा न दुगो ट्रेन रहलै की त अगाडि न माल्ल गाडी बाला ट्रेन बा गेलौ त सफा ट्रेनबा जैतेजैत जैते जैते सफा बरी चुका रहलै त सफाजैते जैते दस, पन्द्र मिनेट लगा देलौ की ओकरा गेला के बाद मेन अदमीया बाला ट्रेन बा अलौ त अदमीया बाला ट्रेन बा मे न आरो आरो आदमी या सब एतना न आदमी या सब खराब रहलै। आदमी या सब के देखैत रहलैन खरूआल त ओकनीके न खाली हहह हीहीही करैत रहलौ हसैत रहलै की आ खुब हाला करैत रहलै भले एकनी के ठरूआल बा भले ठरूआल बा औसनके करते करते न उट्रेन बा मे रुकले रूकले न उहे ट्रेन बा के लीख बा मे आधा घन्टा लागेल हम कहली बाफ्रे बाफ केते केते ट्रेन रहैसै उहे दिन हम रहली पहिली बार ट्रेन देखले रक्सौल गेल रहली कपडा सब किने त ।